Ai mangotraka amin'ny farany ambony si aby io satria amin'ny izy mangotraka be igny an aminigny izy a mangala mangala anle loto jiaby na mikimikrôba jiaby misy amin'ny i rano igny zany, dia zany mantonga ananjy mangotraka be izy.